так ал бастай берейік
қайырлы таң біз бүгін екі кесенің кезекті шығарылымын жазып отырмыз
сымбатбек екеуіміз қазір сапарлар туралы туризм туралы жалпы саяхат туралы әңгіме айтамыз
мүмкін монғолия туралы
сымбатбек сіздің ең алғашқы үйіңізден ұзап шыққан сапарыңыз қандай болып еді осы қазақстанға ма
иә осы қазақстанға болды
мен мектеп бітірдім монғолияда одан кейін жаңағы әкемнің айтуы бойынша менің алдымда әпкем мен ағам осы қазақстанда еуразия университетін оқыған сондықтан менде де кетейін деп шештім әкем кет деген соң
содан кейін екі мың он алтыншы жылы алғашқы үйден алыстап шыққан сапар сонда болды
сіз өзіңіз жалғыз келдіңіз бе астанаға
ыыы иә өзім жалғыз келдім а ағаларыңыз апаларыңыз ағам күтіп алды мені бірақ та мені орналастырды да төрт күннен кейін кетіп қалды
содан кейін астанада өзім жалғыз бір жарым ай қалдым ол енді
әжеңізді мамаңызды сағындыңыз ба
ол үйді сағынбақ түгіл мен туған жердің қадірін сонда білдім мысалы үйден алыс жырақтап шыққан достарыңды сағыну
ы қанша қазақ елі қазақтар болғанымен басқа орта басқа қоғам деген і сонда ғана мен сезіндім де ы өйткені ол кез он сегіз жастағы бала болдым
ы өте қызық болды енді мысалы мен алғаш келгенде менің қазақшамның өзін адамдар түсінбейтін
содан кейін мен жаңағы қазақстандағы кейбір өңірлердегі ііі сөйлеу мәнерлерін менде де түсінбейтінмін мысалы батыстың адамдарының оңтүстіктің адамдарының сондай қызықтар көп болған
содан кейін жаңағы барысында орысша біраз ііі нашарлау болды и қазір де нашар бірақ та сол кезде салыстырмалы түрде мен түсінбейтінмін орысша көп
сол жақтан да қиыншылықтар да болды соған орай
ыыы сосын екінші сапарыңыз ы қайда болды
екінші сапар сол өткен жазда уорк энд шалу бағдарламасымен ақш қа бардым
а ішкі өңірлерінде қай қалаларға бардыңыз сосын біреулердің шақыртуымен бардыңыз ба әлде өзіңіз бардыңыз
жоқ мен өзім қыдырып бардым алматыда болдым павлодарда болдым қарағанды павлодар қалай болды сізге
павлодар туралы айтсақ мен алғашқы келген кезім есіме түседі де өйткені жаңағы монғолиядан келу үшін ресей арқылы жүреді барнаул бийск деген қалалармен мхм
ы сол қалалар павлодар арқылы кіріп келеді де астанаға жақын олар сөйтіп келдік ең алғашқы бекет қазақстандағы павлодар болды
мен көшеге шықтым да таңғалдым қазақстан қайда деп
көбісі жаңағы орыс адамдар содан кейін оның үстіне бізде бәрі азиат мысалы бет әлпеті
одан кейін жаңағы орыстар қазақстанда бұрыннан тұратынын білсем де соны таза мысалы көп адамдары жаңағы орыс ұлтынан құралған қалада болып көрмедім де
сол жағынан да өте қызық әсер болды мысалы қазақстан қайда мен қайда келдім деген сияқты басында ойлар болды
і сосын ы мысалы сіз өзіңіз бір ана жазбаңызда айттыңыз ғой ешқашан ешқайда шыққан жоқпын
басқа адамдар саяхаттап жүргенде таңғалатынмын олар не істеп жүр құдай айдап ы қанғырып жүр ме әлде өзі өз бетімен қанғырып жүр ме деген сияқты
енді қазір мысалы қазір қарасақ ы сіз дәл солардың кейпіндесіз де
мен дәл сол уорк энд тревелға барғанда мысалы сізді онда ешкім күткен жоқ сіз өзіңіз ы бір білмеймін не айдап барғанын
не үшін бардыңыз жалпы ол жаққа
мен де дәл сол адамдардың жаңағы постта жазған жаңағы жиһанкез адамдардың кейпінде деп айта алмаймын
ал мен қазіргі арманым солай да мен солай жаһанды кезіп жүрсем деген арман бар а ешқандай ақшасыз тиынсыз і өзіңіз
і иә солай қызық көріп ну қызық ешқандай анандай бір жұмыс мақсатсыз ақша көздеп емес жай ғана мына дүниені танып білсем жаңа нәрсе үйренсем деген сияқты і мақсатпен жүргім келеді
ал жаңағы уорк энд шалумен не мақсатпен бардыңыз дегенде мен саяхат үшін бармадым біріншіден өйткені көбі біледі студенттер үшін өте жақсы мүмкіндік
ы сондықтан да сол мүмкіндікті мен кешігіп болса да түсіндім
сондықтан содан айырылып қалмайын деп тырысып жаңағы ағылшын тілінен дайындалып болсын виза интервьюге дайындалып болсын солай бардым
барғаныма өкінбеймін ол өте жақсы мүмкіндік болды
біріншіден мысалы ол ақш қой ақш ол әлемнің орталығы ал сонда барып бір күн болудын өзі кейбір адамдарға арман мысалы нью йоркті көрудін өзі арман
ал менде ол арман дегеннен гөрі мен сонда барып өмір сүріп сол жақтағы менталитетті меңгергім келді де үйренгім келді сол жақтан
ы одан кейін жаңағы бәрібір шетелге шыққан батысқа барған көз ашылады ғой жүрген сайын мхм бұл екінші болды
ы үшіншіден жаңағы ақш та білесіз жақсы төленеді қаржылық жағдайы сосын жаңағы шығыныңды өтейсің оның сыртында жақсы пайда тауып келуге болады
ал студент адам үшін неге болмасқа мысалы ата анаңнан қаржылық жағынан тәуелсіздік алсаң неге болмасқа
солай ойлап кеттім бірақ та өкінішті үшінші мақсатым орындалмай қалды да ы бірақ бұйырғаны сол болғандықтан мен оған қазір өкінбеймін мен қайтып барғым келеді
сіз сонда бардыңыз ғой сонда қай жақты сағындыңыз ы монғолияны ма қазақстанды ма
мен шынымды айтайын мен екі жақты да сағынғаным жоқ
өйткені мен жаңа айттым он алтыда келгенде мен үйді сағыну отанды сағыну деген сезімдерді бастан кешіріп тастадым
сондықтан да маған ну сағынған жағдайда мен екеуін де бірдей сағына аламын
өйткені мысалы осы жерден бірдеңе айта кетейінші мына осы жаққа келгелі көп адамдар сұрайды да саған монғолия артық па монғолия артық па қазақстан артық па деп
кейбірі мысалы қазақ деп тұрған енді адамдар қазақстан дейді
монғолияны сағынатындар монғолия артық ойбой сол жағым артық еді деген сияқты айтады
бірақ та менің жеке ойыма келсе мен мысалы монғолияда туып өсіп монғолша білім алып монғол тілімен мен әлемге қарағандықтан мен монғолияны ұмытамын деп те айта алмаймын
ал қазақстанның да жөні бір бөлек
мысалы сізден әкеңізді артық жақсы көресіз бе немесе шешеңізді артық жақсы көресіз бе деген сияқты сұрақпен бірдей де мысалы немесе сізді қолыңызды артық көресіз бе аяғыңызды артық көресіз бе деген сияқты
і маған да сондай да маған екеудің де екі жөні екі бөлек мысалы
мен өзім де ойлаймын монғолияға қарыздармын мен өйткені менің дүниетанымым солардың негізінде қалыптасып тұр ғой
мысалы мен әлемге монғолша қарадым
ал кейін менің қазақстанда мен өзімнің ііі өмірлік мақсатымды немесе і ұлттық нышанымды қайтадан тауып алдым деген
қазірдің өзінде ресми азаматтық алмасам да мен осы қоғамның бір бөлігі деп сезіне аламын
мысалы ақш қа қайтадан кеткім келеді шыны керек мысалы менің досым болды да ол да тапсырды
ол тапсырғанда бір туысқан алыс ағайын айтты дейді е қайтесің онда барып барған сон қазақстанды жамандап кетесің деп ұнатпаймын ондай пікірлерді мысалы
мен керісінше ақш қа барғанның арқасында осы жақтың артықшылығы қандай кемшілігі қандай дегенді кәдімгідей сезініп түсініп жатырмын мында
ы сол үшін де қазірге мысалы алыс мақсатым қазқстанмен бірге байланысады
өйткені мен осы мемлекетте кейін мысалы ересек болған кезде тұрғым келеді және еңбегімді сіңіргім келеді
бірақ та жақын мақсатым менің сол ііі басқа жақта болу немесе оқымаған күннің өзінде жұмыс істеп шетелде жүргім келеді өйткені ол жақта үйренетін нәрселер де көп ііі қаржылық жағдайы да жақсы деген сияқты
кейін еңбегім сіңетін кезде қазақстанға келемін осында өмір сүремін өйткені менің отбасым осында қазір ағайын туыстарым бұрыннан осында болды
өзімнің мақсатым жақын болашақта мысалы мен шетелге қайтадан шығып кету
шетелге болғанда дәл америкаға ма әлде ы маңызды емес пе мысалы еуропа елдерін көргіңіз келмейді ме
мен ақш ты деп ойлап отырмын бірақ та мүмкіндік болса басқа елдерге де шыққым келеді бірақ та мен ақш ты жақсы көремін
несімен ұнады сізге
маған ұнаған нәрселері адамдардың қарым қатынасы болды барып сезінген ұнаған нәрсе
бұрыннан ұнайтын нәрсе ғой мысалы менің өзімнің жеке адам ретіндегі жақсы көретін нәрселерімнің бәрі ақш та
мысалы музыка болсын мен эминемді жақсы көремін мысалы баскетбол болсын мен эн би эй көргенді жақсы көремін деген сияқты сондай жеке хоббиім бәрібір ақш пен қатысты
ал мен өзім барып сезініп ұнаған нәрселерді айтатын болсақ адамдардың қарым қатынасы өте жақсы сол нәрсе маған ұнады
мысалы көшеде сен танымайтын адаммен бетпе бет келіп қалдың ба көз қарашықтарың бір біріне қарап қалған жағдайда ол адам бірінші күледі де саған басында бұл маған қызық болды да немесе өзім ұяламын
кейін дегенмен де уже күлу рефлекс бола бастады адамды қандай адамды көрдің бе бітті күлемін
енді осы жаққа келгелі көп күлейін десең тағы адамдар қате түсініп қалады ма деп ойлаймын бірақ ұнаған жері сол адамдардың қарым қатынасы
мысалы ммм саған кемек түгілі жақын келіп қалған жағдайда кешірім сұрап нетіп өте шығады кәдімгі амандаса салады
таңертең мен мысалы бізде джей уан дейміз ғой жаңағы уорк энд шолумен барған студенттердің басты көлігі велосипед
сонымен кетіп бара жатып мысалы оқыстан бір адамға қарап қаласың і ұят болып қалады ғой сөйткен жағдайда ана адам түк қымсынбайды күледі де
і хау а ю немесе гуд монин деген сияқты амандаса салады содан кейін бір қуанатын нәрсе сондай болды қандай күшті деп сол ұнаған бірінші нәрсесі
ііі мысалы тамағына басқа да бір тұрмыстық қажеттіліктеріне бейімделе алдыңыз ба
мысалы су ұнайды біреуіне ауасы ұнамайды біреуіне
кейіннен бейімделдім басында біраз біртүрлі болды өйткені жаңағы ыыы тамақтары шынымен біртүрлі мысалы нақты натуральный емес деген сияқты мәселелер бар бірақ та соңында бейімделіп кеттім
бір қызығы жаңағы доңыздың етін жемейін деп бір і фастфуд желісі болды сонда чикен вермонтер деген тағам болды да ол тура чикен болған соң мен
онда не жаңағы бейкон дейді сол доңыздың еті болмайтын шығар ы ол енді халал шығар салыстырмалы түрде деп жеп жүрдім он күн бойы бара салсымен
ы ең соңында он күннен кейін дәл содан шықты да содан кейін басында шок болды
сондай білмейтін жағдайлар көп болды тағам жағынан
ал былай қарайтын болсақ мысалы біз бұрын түсінетін мен мысалы мамам айтатын ақш та бәрібір жаңағы
чикендерді тауықтарға егеді өте экология жағынан несі тағамдары нашар деп ал мен барып ондай нәрсе көрмедім
бір жақсысы алдап сатпайды тауарларды
супермаркеттерде тұрады вот мынау гмо мынау натуральный гмо ның бағасы арзан ала беріңіз натуральный жегіңіз келсе бағасы осы осыны да алуыңызға болады деген сияқты анық та ол жерде
сондықтан да тамақ жағынан мәселе болды деп айта алмаймын
керісінше сонда жұмыстағы мысалы жейтін тағамдарды қазір сағынып жүрмін
ы бір айтатын нәрсе жаңағы ақш әлемнің орталығы дейміз әлемнің ең қуатты экономика болғандықтан жаңағы бүкіл тауарлар сонда ағылады
соның ішінде жаңағы азық түлік тағамдарының түр түрі барады
мысалы мен істеген супермаркетте мен таңғы жұмыс менде супермаркетте болды
ол келетін тек қана жемістер жеміс тауарлары әлемнің түпкір түпкірінен африкадан оңтүстік америкадан азиядан барады да соны қарасақ азық түлік жақсы ол жағын сол жақтың табысына салыстырмалы түрде арзан тиеді
ааа мен малайзияда болғанда бір жарым ай болдым сол кезде кәдімгі нан бар ғой өзіміздің сол нанды қатты сағынғанмын өйткені олардың ұнынан бауырсақ пісіріп те көрдім бәрібір де болмайды
жаңағы нанын алсаң біздікіне ұқсамайды кішкене сәл қағаздың ба бір дәмі сияқты болды
сосын сүт болды магазиндерде бір америкадан алдырған сүт бірақ ұнтақ қосылған сүт сияқты болды да біздің кәдімгі сүттің дәмі шыққан жоқ сосын үйренгенше өзі біраз уақыт кетті
сосын ана үндістердің кухнясы болады онда чиз наан деген болады да мындай біздің не сияқты шелпек сияқты иә
сондайды үйреніп алдық та кешке дейін сол ана үндістердің кафесіне барып нан жеу үшін сондықтан ойладым кішкене қиындау болатын шығар деп
сосын біздің мысалы дәріханаларда еркін сатыла беретін мысалы гигиена құралдың өзі кейбір нелерде магазиндерде супермаркеттерде болған жоқ
дәрігердің нұсқауымен сатылады дегендей
дәрігердің нұсқауымен а бізде ол еркін де сатыла береді де ол жақта ондай болған жоқ сосын сондай бір кішкене аздап қиындықтар болған
иә ол қиындықтар басында болды мүмкін мен ұмытып қалған шығармын
мысалы жаңағындай жағдайлар болды мен барып і бара сала қалдым бара сала екі үш күн жатқан қонақ уйде таңертеңгі таңғы асты жейтінмін жаңағы соуседж ол не ғой ыыы шұжық бар ғой кішкентай
соны сосиска деп пе сосисканы иә сол ғой і жемедім и керісінше не жұмыртқа жеп жүрдім де
і бір күні мен сол сол кейін мен сол ііі неде қонақ үйде істей бастадым да
сол кезде істегенде таңғалдым өйткені ол жұмыртқа жұмыртқа емес болып шықты менің көзіме
өйткені қараңыз мынандай пакеттегі сүт болады ғой иә сондайдан құяды да қуыра салады и сол жұмыртқа болып шығады да
қарасаңыз ол бәрібір жаңағы химикалық амалмен жасағандықтан ол маған ұнамады да

жақсысы сол шығар деп өз арасында сол көп тағамнан таңдап жегенім де сол болатын содан кейін сол ұнамады енді басқа несі жоқ
мысалы еті нашар болады деп көп адамдар айтады
мен барғанда ыыы етінде көп айырмашылық сезбей қалдым өйткені мен жас болдым ба маған тамақ бәрібір болды ма жоқ ұнағаннан ба
мысалы мен жаңа айтып отырмын көп қаржы таба алмадым деп шығынымды ғана өтеп келдім де
осы жақтан келісіп кеткен компания жұмыс берушілер мені ар жақта лақтырып кетті
ол енді бір жағы өз қателігім бір жағынан солай болып қалды
мысалы сонда барған студенттердің арасында ең бір бағы жанбай қалған мен болдым да
естественно қазір менде тәжірибе көп
сол жақта жаңағы жұмыс көп ауыстырғандықтан мен әртүрлі нәрселер көрдім мысалы мен басында хаускипер болып қонақ үйде істедім
кейін жаңа супермаркетте болдым сол супермаркетте тұрақты істедім де і бізде сменамен жұмыс істейсің ақш та толық күн істей алмайсың
толық істесең фул тайм дейді де сол компаниямен кәдімгі үлкен контрактіге отыру керексің
ал бізге жеке джей уандарға болғанда екі сменамен жасауға мүмкіндік бар а түнге болмайды
мысалы джей уан деген і джей уан деген визаның атауы содан кейін сол визамен барған біз сияқты студенттерді төрт айлық визамен барған джей уан деп атайды а визаның атымен
ы содан кейін сол мысалы джей арналады жұмыс та екі сменамен мысалы мен таңертең супермаркетте істеймін жаңағы қонақ үйден шықпайтынмын
жай түстен кейін мысалы қытай ресторанында істеп жүрдім одан кейін ол жақта менің сағатымды тағы қысқартып тастады
өйткені олар менің заңды жұмыс берушілерім емес мен өзім барып сұранып сіздерде жұмыс бар ма мен істей беремін дайыннмын деп
өйткені мен шығынымды өтей алмайын деп тұрмын ғой мен басқа мемлекетте кәдімгідей қаңғырып қалдым ол жерде бара салысымен
содан кейін мен ы қытай ресторанында істеген кезде олардың мысалы пісіретін еттері де дәмді болды жаңағы ет туралы да шығыватыр ғой бағалар
кәдімгідей біздің қуырдақ бар ғой ет қуырдақ сондай қуырдақтар болды да сонымен көп айырмашылық көрмедім мен мысалы ақшаңыздың бәрін тамаққа құртқан шығарсыз онда
иә мысалы тамаққа күніне жиырма доллардай кетіп тұрды жұмысқа бармаған кез жұмысқа барғанда жақсы жұмыстан жей аласың
италияның ресторанында істедім
иә тамақ қымбаттау бізбен салыстырғанда мысалы күніне жиырма доллардай кетеді
мен де барғанда сол жаңағы жұмыс берушілер мені қабылдамай қойғандықтан болып біраз мәселелер болды бір айдай жұмыс жоқ жүріп қалдым
ы сол кезде нағыз жаңағы саяхаттың басқа мемлекетке шығудың көкесін көрдік те
а сіз қанша қаражатпен шықтыңыз осы жақтан
мына жақта жалпы сол бағдарламамен барудың бүкіл шығыны төрт мың доллар төрт мың жарым доллар
сонымен сол қалама бардым массачусетс деген штаттың фалмут деген қаласы болды
сонда бардым жаңағы жұмыс берушілер өй жоқ сені қабылдамаймыз саған айтпады ма дейді де
өйткені ол менің өз қателігім болды
бер жақта не фулл сервис деген бар компания саған жұмыс тауып береді ал мен болғанда өзім тауып селф эррандж дегенмен алып кеттім
солай мәселе болды сол ойлаңыз енді қазақстанға келгеннен басқа шетелге шығып көрмегенсің алғаш рет батыстық мәдениетті көріп тұрсың алғаш рет ақш қа барып тұрсың
ағылшының да дұрыс емес айдалада өзім жалғыз қалып қойдым да
содан кейін сол кезде өмірлік сабақ болды
қиналдық біраз жұмыс іздеп жұмыс жоқ сіз қайда тоқтадыңыз ы қонақ уйде болдыңыз ба әлде хостелда болдың ба жоқ мен і үй жалдап бір бөлме жалдап тұрдым
ол ы андай барбершоп болды соның үстінгі этажында жаңағы фейсбукпен тауып алғанмын ғой өзім
жақсы болды ол адамдар негізі жақсы
сол басында содан көп қиналып қалдым содан көңіл күйден түсіп кеттім де біраз енді оңай емес шығынды өтей алмайын деп тұрмын үйге де ауыртпалық салып кеткен адам
солай болды содан кейін жұмыс табылмады енді мен не істеймін деп вот сол кезде мен қазіргі күзге жоспарлар құра бастадым
тыңдай бастап өзімді түсіне бастап таба бастадым
әйтпесе сол берген ең үлкен сабағы сол деп ойлаймын мен мысалы осы программаның маған
сол қиындықтың өзі маған қазір пайдасын тигізіп жатыр деген
мүмкін сонда мен жұмыс істеп жақсы ақша тауып келген болсам мен қазір соның буымен қазір ештеңе істемей жүріп қалатын шығармын мхм
соның арқасында мен мысалы ұшақтан түсіп үйге барып бір қонып келдім ұйқысыз жүремін де қазірге дейін
өзім дизайнмен айналысамын сол жұмыстарды дұрыстап атқарайын деп мен кім болдым енді не істеу керек деген сұрақтарға сол жақтан жауабын таба алдым да
ең көп сол өмірлік сабақ болып тұр ақшасынан бұрын өйткені көрген білгенім ол мен үшін өте қымбат нәрсе болды
сол жақта мысалы ойлаңыз жұмыс жоқ таныс жоқ бір қалада жалғыз
не тілін сөйлескің келеді ме көсіліп әлде жоқ па ондай жоқ менде мысалы мен өте ашық адаммын байқап отырсаңыз мхм
көп сөйлесемін адамдармен көп сөйлесіп сөйткенде мен өзім қалып қоямын да
ал сол жақта жалғыз өзің төрт ай бойы тұрғанда немесе бір ай бойы қиналған кезде керісінше мен кері бұрылып өзіммен сөйлесе бастадым и мен өзімді түсіне бастадым сол кезде
мен кіммін не істеуім керек не істеп жүрмін қайдан келдім қайда барамын деген сияқты сұрақтарға жауап аз да болсын таба алдым соның берген пайдасы сол ғой
ал мен бұрыннан ашық адаммын енді і ондай сөйлесетін адам қажет болды ма деген сияқты мәселелер менде болған жоқ мхм
өйткені мен ашықтықтан жалығып кеттім де
ыыы жиналғанда сіз үшін мысалы бір қалаға немесе бір саяхатқа бару үшін қанша уақыт жиналасыз
жарты күн бір сағат екі сағат бір күн
ммм бір күндей жиналу керек мен біраз баяу қозғаламын да сосын киімдерді ыңғайлау керек мен
бірінші оның бәрін нақты ойлап алу керек сосын елестетемін де ана жаққа барған сон сөйтемін бүйтемін
сонда барамын сонда жүрсе солай болса сондай киім киемін суық па ыстық па деген сияқты көп ойланамын біраз
мамам ұрысады сен қыз сияқты деп бұрында анандай көп нелер алып алатынмын сумка үлкен сумка қазір ғой үйреніп жаңағы ақш қа кеткеннің өзінде мен бір киіммен ғана кетіп қалдым

иә бір киім дегенде қалай жаздың бірнеше киімдері бар енді жалпы джинс шалбардан болсын сондай бір киіммен кетіп қалдым да
өйткені әпкем бұрын сонда болған ы жеті жыл бұрын сонда айтты керек емес жүк болады мысалы нью йоркта жүрген өте қиын чемоданмен деп аз кеткенмін
мен қазір сол аз жүкпен көп жерді аралау қызық маған көп жүкті киім ауыстырып жүргеннен қарағанда
көп сапарға шыққан сайын сосын сумкаң жеңілдей бастайды да мысалы бұрын көбірек шықсаң мысалы мен бұрын жарты күн жиналатынмын ананы аламын мынаны аламын деп
қазір болады кейде бір мысалы сапарларға бір шақырғанда немесе өзім шығатын кезде
жаман әдет шығар мүмкін қатты сеніп қаламын да өзіме бір сағаттың өзінде жиналамын деп кейде кешігіп қалған жағдайлар болған сондай
сосын қолыңа не түседі соны жылдам жылдам ала саласың да бастысы құжат ақша болды
мен олай істей алмаймын
мен бәрі нақты сол сол жерде тұр сол сонда сонда деп бәрін ойлап а болыпты болды
енді деймін де содан кейін сол үйден шығарда көбінесе мен су ішіп кетемін барып суымды ішіп аламын содан шығып кетуім мүмкін
а рюкзагыңда болды ма қолданбаған зат
көп болды менде
мен мысалы айта кетсем мен мысалы көп саяхаттап көрмегенмін бірнеше ақ мемлекеттерде болдым бірнеше өңірлерде болдым мен мысалы өзім монғолияда туып өстім но монғолияның ең күшті күшті жерлерін де көрмедім
қазір мен соның бәрін көргім келеді де мен неге шықпадым неге жүрмедім неге жата бердім деп өкінемін қазір мен мысалы шығып жүріп кеткім келеді де
оқу жағынан жұмыс жайы болмай жатыр әйтпесе жүріп кеткім келеді қызық қызық екен
сіз қандай мысалы жерге барғыңыз келетін еді саяхаттауға елге емес енді жай ғана табиғатты алайық мысалы таулы жерге ме
теңізге ме былай көрдіңіз ғой өзіңіз теңіздің жағасын көргім келеді өйткені сіз көрдіңіз емес пе
иә осыған дейін мен көрген ең үлкен су балқаш болды
ойлаңыз мен ііі алтайда тұрдық қой біз алтай таулары қобда деген батыс монғолия алтайдың арғы беті бізде тек қана таулар болды
жүзу де білмеймін бізде үлкен су жоқ көл бар бірақ та ол біз тұрған жерде ондай үлкен көлдер болмады
содан кейін ііі таулар ғана ол тауларда ағаштар жоқ
басында қазақстанға келген күннің өзіне мына арқаның ұлан ғайыр даласын мен көзім біртүрлі болатын өйткені анандай
көзім сығырайып қалатын енді шексіз нәрсе көру біртүрлі сезілетін ол таудың арасында өскен адамға тау баласына
жүзу де білмеймін содан кейін көп суға да жоламаймын
енді ар жаққа барып теңіз көргенде ол сезім мүлде басқаша енді
ол өте күшті теңізге түстіңіз сіз і теңізге түсіп жағада мысалы мен белден асатын жерге дейін бармадым да қорқақ барып көрдім акулалар бар жерге барып
иә анандай ііі не суимминг ареа деген бар ғой лимитін қойып қойған сол баруға болмайды деп сосын нелер тұрады қорғаушылар тұрады жаңа құтқарушылар екен ғой қорғаушылар деп құтқарушылар тұрады
і бір қызық болды бір күні барып алып жаңа жүзіп жүзіп үйренуге күнде барып жаңағы шомылып жүріп бір күні анандай шалқалап көрейін дедім ғой
шалқалап жүзіп сермеп жатсам бір қарасам артымда жаңа лайфгардтар толып тұр қорғаушылар мені батыватыр деп ойлаған ғой
солай қызық болып мен де өзім кешірім сұрап олардан бәрі жүгіріп келіп маған
жүзе алмайтыным көрініп тұр өйткені менде ешқандай техника жоқ
содан кейін сол бассейнге барып барардың алдында оған үшін емес просто қызық қызық үшін жаңа өзің істеп көрмеген нәрсе
істеп көрейін деп ойлап жүзуге барып жүретінмін тым болмаса уже суда тоқтап үйренейін деп ұстап болсын сондай қызықтар болған
і сонымен сізге і қайсысы ұнайды теңіз орман әлде тау
маған әлем ұнайды барлығы ма
ол әр жердің өзінің сұлулығы бар ғой
мысалы шөл даланың да сұлулығы бар таудың да сұлулығы бар
сіз далада түнеп көрдіңіз бе жалғыз өзіңіз
жалғыз өзім емес мен топпен түнеп көрдік мысалы біздің мектепте біз походқа кетіп қалатынбыз поход дейді ғой саяхатпен бірнеше күнге
далада иә бірнеше күнге машина жалдап қолдайдан қолдайдан
енді біздің алтайдың табиғаты жақсы таза күшті сол өзендердің жағасына күшті күшті жерлерге кетіп қалатынбыз
сонда барып қонып жатып ол өте әдемі от жағып қойып і керемет сезім иә
мысалы біз бір екі жыл бұрын әлде былтыр ма осы ғалымжанмен гүліммен үшеуіміз бірінші рет мен өзім жеке бірінші рет шықтым да қарқаралы тауларына шықтық ммм
сосын таудың ішінде жаңағындай түнде от жағып ііі палаткамызды құрып сонда ұйықтағанбыз
түні бойы ұйықтай алмадым шын айтқанда бір бүйірімнен келіп бір аю келіп бас салатын сияқты болды да өте сондай бір
бірақ бір жағынан күшті бір адреналин болды сондай далада мен қондым бірінші рет деген сияқты
біз енді ұйықтай беретінбіз достарымызбен біз де енді кетіп қалатынбыз бертін мектеп кезінде і жаңағы аға мектеп кезінде одан кейін студент болып бір демалыста барған кезде кетіп қалатынбыз
енді тисе тиетіндей біраз жағынан қорықпаймыз да бірақ та өте алысқа жыраққа кетпейміз енді адамдар келе алатындай жерде болдық
бір жағынан далада қону мен үшін жақсы енді өзің жалғыз айдалада қалып қоймасаң
мен мысалға тауда өскендіктен тау жақта өзіміз қона береміз ық жерде ал мынандай арқа сияқты далада оның ішіне бетпақ далада жалғыз қону ол өте маған мен үшін ол қорқыныш болады шынымен далада болу
бірақ қорқыныш бірақ ішіне бірдеңе бір шайтан ба біреу тұрады ғой сен ы жасай аласың әрі қарай кеттік тағы да деген сияқты болмайды ма ондай
мысалы менде қонғаннан кейін сондай далада сосын бір сондай ішімнен бір азғырып тұрады да
сен болдың болды енді өзің жалғыз кете бере аласың енді келесі жолы тіпті қолыңа ешқандай ештеңе қару жарақ алмай ақ ііі өмір сүре аласың
ол жерде біздегі мақсат жаңағы бір адреналин немесе бір жаңа жерге барып қону емес
бізге ііі жай қалған жырақ кетіп барып от жағып әңгімелесу болды да сол жерден ақ сондықтан да менде бізде дейінші ондай ойлар болмаған
ал жалпы енді болса оған қарсы емеспін сондай сезімдер қазір негізі қарағанда өткен уақыттан сезімдер ғана қалады екен ғой
иә иә а қазір оған қарсы емеспін мен мысалы керісінше қазір ііі жастықтың ыстық буымен сондай қызық қызық нәрселер істеп көргім келеді
жаңа сен айттың ғой сезімдер қалады деп
мысалы сондай бір ақш тағы саяхаттан қандай бір сезім қалды ешқандай ыыы үйге ақшаға байланысты емес ішкі бір сезімдер болады ғой есіңде қалып қойған бір сәттер
маған түс сияқты сезіледі қазір сол төрт ай
мысалы мен супермаркетте істеп жүрдім подкаст тыңдаймын ол подкасттар ақш та оқитын монғолияның студенттері туралы болды
шіркін мен солай барып оқып ақш та жүрсем ғой деп ішімнен ойлап кетіп барамын да
ойлап кетіп бара жатырмын да қараймын айналам бәрі ағылшындар супермаркеттің іші үлкен е мен ақш та жүр екенмін ғой деп күліп сөйтетінмін де
а сол сезім маған өте қатты жақсы ну бір жағынан бақыт сыйлайтын
е мен ақш та жүрмін ғой деп мысалы ол жерде мен қиналып жүрсем де дұрыс ақша таппасам да
жарайды мен ақш та жүрмін ғой мысалы бұл біреуге мүмкін арман мен осында жүрмін ғой деп өз өзімді жұбататынмын да бір жағы бірақ сол сезім әлі есімнен кетпейді
ііі одан кейін жаңағы адамдармен күліп амандасып адамдармен бір әңгімелескеннен кейінгі сезімдердің там өйткені күліп қуанатынмын мысалы
ойлаңыз мен ағылшынның тілін дұрыс емес болды
дұрыс болған күннің өзінде ол жақтан біз басқашамыз ғой енді ну басқа ел болғандықтан мен өзімнің табиғи акцентім шығады ол жерде қазақ тілінен болсын монғол тілінен енген
бір адам үш рет айтады маған түсінбеймін төртінші ретінде сұрағанда да күліп тұрып қиналмай айтып тұр да сонысына қатты қуандым мен адамдардың
мен сіздің ана постыңызда есімде ііі сізді ы аты жөніңізді үш ай бойы ма бір ана дүкендегі иә адам симба деген де қате естіп сол джибо деп жүрді иә
иә ол өйткені менің атымды толық сымбатбек дәберхан деп айту олар тілін шайнап қалатын сондықтан мен де бұрында негізі менің атым монғолша да айту қиын
і сондықтан менде ііі не болды
айдар дейді ғой иә айдар болды ник нейм симба деген өйткені мені сымбатбек деп шақырғанда монғолша симбатбек деп оқылады
сонда ана жерде симба деген келіп тұрды жаңағы арыстан патшасы симба деп сондай бұрын өзімде сондай айдар болды
сосын бардым да і атың кім дегенде соны айта салдым өйткені бірінші менеджерім тілін шайнап қалды содан кейін
содан кейін қой былай былай адамдарды қинамайын деп содан кейін симба деймін сол бәрі симба деп кетті
і содан кейін ммм жаңағы ол атаға білмеймін ол уже посттағы мен симба деп айтқан сияқты едім ол үш айдан кейін маған джибо
күнде джибо дейтін соны мен еркелетіп жүр деп ойлап сөйтіп жүрсем ол қате естіп джибо деп алыпты
бірақ та қызығы мен италия ресторанында да істеп көрдім осы августтың ортасынан жаңа келгенге дейін сенябрьдің соңына қарай
мені симба лу деп шақыратын симба сосын лу
бір жағынан өздерінің италиянша і тілге икемдегені ме
ол қатты ұнайтын өйткені мені бұрында әкем солай шақыратын да сол
симба лу дейміз соған қатысты әәә есімнің барын құбылтып әрқилы шақыра беретін сол есіме түсіп сол күшті ұнайтын сол
мысалы ақш қа барып қаншама аттар ііі симба джибо симба лу одан кейін қытай ресторанында істедім деп айтқан кезде олар щимба дейді тіптен қызық сондай көпесімді болдым
енді мысалы кейде бар ғой бізде адамдар саяхатты басқаша түсінетін сияқты ол жағдайың келіп ақшаң болғанда сонда ғана шығатын нәрсе деп
мысалы саяхат деген қолдорбаңды ала салып білмеймін хостелға түнеу немесе бір басқа бір амалдарын тауып жер аралау көру ғой иә шын мәнісінде
сол кезде ну мысалы білетін сияқтысың мынау ақша мысалы мынадай материалды құндылық ол маңызды емес
ертең сен қартайғанда да есіңе түспейді сен қанша не ақша құртқаның не жегенің вот сондай әсерлерің ғана есіңде қалады да мхм
ііі сен мысалы сапарға шыққанда ойлайсың өмірдің маңызы мағынасы неде деп ондай сұрақтар болды ма сенде болмады ма
мен шыны керек ол ойлап көрмеппін және ондай ойлайтындай үлкен жаңа алыс үлкен сапарларға шығып көрмегенмін шыны керек сондықтан да ондай ойлар болмады
бірақ та мысалы ақш та жүргенде нью йоркта қыдырып жүргенде бостонда жүргенде басқа жерлерде жүргенде мынандай сезім бар
жүремін көремін бәрібір бірақ та мен мен өзім тек қана өзім емеспін мен біреудің аманатымын сондықтан мен өзімді аман есен еліме жеткізу мен өзімді аман есен анама жеткізуім керек деген ғана ой бар
сондықтан да біраз тартыншақтап көп нәрселерге батылданып бара бермейсің де
і енді енді қазір мен солай жасағым келеді келесі жолы мысалы ештеңе ойламай шығып кету
мысалы мен келе сала қазақстанды аралап кеткім келді бірақ та сабақ бар деген сияқты біраз қиындау жұмыс бар деген сияқты
ал мен мысалы ммм менің көзіммен қазақстанды көру бір басқа өйткені мен қазақ болсам да бұл қоғамды түсінсем де
мен тек қана алматы астана ғана жүрмін біздікі теміртауда тұрады сол жақты ғана білемін алматыны ғана білемін
фейсбуктен ғана қазақстанды білемін ақпараттан ғана
но ал мен қазақстан деген тек қана алматы мен астана емес қой
мен батысты көргім келеді батыстың адамдарын көргім келеді мен шымкентке барғым келеді мен түркістанды көргім келеді деген сияқты сондайлар болды
былтыр мені жаңағы шымкенттегі і бір дос балалар шақырды бірге оқитын содан кейін ғалымжан аға да кел шай ішейік деп
сол ол өйтіп күшті сезім болды да әдемі адамдар шақырған содан кейін барайын деп оқталып алдым алматыда болдым ол кезде
сөйтіп енді жаңағы алматыға менің нағашыларым алматыда тұрады тоқсан бірде көшіп келген
сол кісіден бір нағашы ағам айтты қайтесің қаңғырып сен бізге үйде бол мына жылына бір келгенде деген соң жаңағы үлкен адамның сөзіне нетпейін деп қалғанмын
мен қазір сонымен соларды көргім келеді өйткені
мен өзім жаңағы әкеммен ізімен жүріп келе жатырмын деп ойлаймын
кішкентай болғанда соны менің әкем екі мың екінші жылы дүниежүзілік қазақтарының құрылтайында болған түркістан қаласында
соның суреттері бар мен бала күнде сол суреттер о мына жерге мен де барсам ғой деп кейін ес білгеннен кейін осында келгеннен оқығанда түркістан мысалы қазақтың емес бүкіл түркілердің алтын бесігі
ал ол жерді мен де көргім келеді ал каспийді де көргім келеді мысалы батысқа барғым келеді
ііі бір қызығы ойлайтынмын мен бұрында і қазақстан туралы көп көп білесің деген біздің үйден қазақстан арнасы шыққанның өзі біздің менің қазақстан туралы көзқарасыма әсер етті
әдемі бәрі жақсы ұлт қана да сияқты деп ойлайтынмын бірақ та бір кішкентай ыыы басқашалау болды
бірақ та ол мәселе емес мен де музыка көп тыңдайтынмын мысалы менің сүйікті әншім бекболат тілеухан деген кісі болды
менің жаңағы қазақша жетіспейтін нәрселерді маған берді сосын терме сондай сарынды әндер көп тыңдайтынмын соны
жаңағы і ненің м қайранды менің елім деген ііі жыры бар ғой оның қазтуған жыраудың иә соны тыңдайтынмын да
и күшті ана жерде қарға бойлы қазтуған ііі әкеміз біздің сүйіндік күйеуді көріп барған жұрт деп бақасы қойдай шулаған деген сияқты нелері күшті
одан кейін ыыы жаңағы бекболат ағамыз да қандай жақсы айтады ана әнді байызын қандыртып тұрып
сол әнді тыңдап мен еділді мен қазақстанда екен деп ойлайтынмын сол еділге барғым келетін
кейін келсем ол он бесінші ғасырда он алтыншы ғасырда сол ресейдің құрамына кіріп кеткен солай кіріп кеткеннен болып зарлағаннан шыққан ән екенін сонда түсіндім мен
сол сияқты мысалы алатауды көрдім бірақ та оның алатаудың жаңағы шарынды болсын і көргім келеді
содан кейін мен алтайды көргім келеді қазақстанда бірінші маған қазақстан мен монғолия қызық болып тұр
өйткені біз өзімізді мен жақсылап аралап алсам кейін шетелге шығып тағы көремін өйткені салыстыратын жағдай болады ғой сонда
салыстыратын жағдайдан бұрын өзімді бір танып алайын деп тұрмын
мен мысалы ыыы қазақстан шынымен әлі қызық маған
өйткені мысалы мен қазақ болсам да бұл мемлекетті түсінсем де бұл елді түсінсем де і қалай екен ну көзбен көру деген мүлде басқа
мен мысалы басқа қазақтардың тұрмыс тіршілігімен де танысқым келеді мысалы
байырғы кәдімгі сол жерде ата бабасынан бері тұрып келе жатқан қазақтар бізге қызық та
бізді мысалы біз алтайда болдық менің ата бабаларым алтайда болды ііі қазіргі қытайдың кейін монғолияға көшкен
ал сонда мен сол алтайды көру де маған қызық
сол сияқты байырғы қазақтар мекендеген қазір де сол байыр қазақтар тұрып жатқан сол жерді көру маған өте қызық болып тұр
мысалы не бар торғай даласы мысалы мхм торғай даласын да көргім келеді мен мағжанның
басында мен қазақша оқығаным жоқ қазақша кітаптарды оқығаным жоқ
содан кейін келіп басында мен керісінше мен қазақшамды жақсартуға тырыстым ғой қазақша сөйлеу дебат клубқа барып немесе қазақша кітап оқу деген сияқты қазақша өлең оқу деген сияқты
сонымен мағжан жұмабаевты жақсы көремін сол кісінің жаңағы батыр баян деген жырында басында бурабайды керемет суреттейді ғой иә иә мәссаған бурабайға барғым келіп болмайды ана қиялдап
сосын мен болмай жатып сол өзімнің группамды тобымды ерітіп бардық қой бірге
солай барайық деп күш бермей жатып апайымызға айтып жатып бардық әдемі сезім болды ол
көңіліңнен шықты ма сол батыр баяндағы көкшетау мен ыыы көкше мен өзің көрген көкше қалай болды
сексен пайыз сексен пайыз жиырма пайызы мағжан жұмабаевтың жаңағы несі шығар бейнелеуі шығар әсіре бейнелеген шығар әлде мүмкін қазіргі мысалы құрылыстар мүмкін адамдар і кедергі жасады ма қабылдауға
мүмкін өйткені мен оқжетпестің қиясында деген шығармасын оқығанда ана кене оқжетпесің астына барып
тұрғанда кенет бір жел болып көзін жұмып аша қалса ол уже а не жаңағы оқжетпестің үстінде тұрады ғой бір шал көрінеді деген шығармада
солай мен солай кенені кездестіремін бе немесе сол шалды кездестіремін бе деп қиялға беріліп тауға өрмелеп кеттім өзім жалғыз жаңағы оқжетпеске
ы жалама тас болғандықтан шыға алмадым
иә сол мен адамсыз жерге шығып кеткім келді бірақ та ол жаққа енді астананың қасындағы жалғыз адамдар барып демалатын курорттық зона болғандықтан ол жерде аз адам болуы мүмкін емес иә
былай кейбір нәрселер табиғатты біраз ластап кеткендер болды көңілге тиетіндер тасқа аттарын жазып деген сияқты болмайтын нәрселер болды
бірақ та сезім жақсы өйткені бурабай әдемі болды сол шығармадағыдай болды
қуаныштымын сол үшін сол үшін осыны тыңдап отырса менің достарым группаластарыма рахмет айтқым келеді бірге барғандарың үшін соны көрсеткен үшін
жалғыз жалғыз барғаннан не істейміз барып бірге қону керек деген сияқты
болмадым бірақ енді батыс пен шығыс пен оңтүстік мүлдем әртүрлі да климаты адамдарының мінезі тіпті қаласының өзі де құрылымы да мүлдем басқа
мысалы өткен жолы ақтауға бардым бірінші рет
ақтау мен ойлағаннан әлдеқайда жақсы болып шықты да адамдары бірақ мүлдем ұқсамайды мен күнделікті көретін адамдарға
сондықтан ііі бару керек шығар мүмкін оңтүстікке әсіресе шымкентке ме иә
бірақ та бір қызығы біздің менде ііі қай жақтың адамдары қандай екенін менде түсінік қалыптасып қойды өйткені астана тоғыз жолдың торабы ғой
мхм әр жақтан адамдар келеді де осы жақтың адамдары осында келеді екен
батыста нән дейді екен қойшиш дейді екен оңтүстікте қойсай дейді екен деген сияқты түсініктер болды әйтпесе мен басында келгенде жаңағындай сөздерді түсінбейтінмін
акценттер қиын болды да біздің де мысалы басқа бар біздің де ерекшелік бар
бізге де монғолшадан енген сөздер бар монғолшадан тікелей аударған сөздер бар біздің де сарын бар
мысалы қарап отырсаңыз менде де ммм басқаша бір сарын бар сөйлеуімде
сондықтан да ал жалпы адамдар қандай екенін білесің енді сол жерге барып көріп сол сезімді сезіну басқаша деп ойлаймын мысалы
мысалы ақтауға барсам сізде ол акцент кішкене акцент емес сол сарын азайып кеткен ау деймін
иә өйткені мен құралайды естігенде бірден байқадым да бір тұнық нағыз қазақи сөз болды онда сосын ойладым алтай жақтан келген қызы шығар бұл деп
сөйтсем ол алтай емес монғолиядан екен бірақ таза қазақи сақталған да кәдімгідей а сізде ол жойылып бара жатқан сияқты кәдімгі қазақстандықтардың бірі сияқты болып кеттіңіз қазір
иә мүмкін өйткені мен ііі орта әсер етеді ғой бәрібір де сол
көбінесе сол өзіңіз сияқты өзіңіз сияқты деген қалай енді сіздің шәкірттеріңіз жас журналистермен араласамын солармен ой бөлісеміз деген сияқты
содан кейін жаңағы сабақта мысалы мен бірінші курста ммм пікірсайыс ойнадым сол кезде і мен бірінші курстағы шынымен сарыным қазір мүлде басқа
өзгердім ол ы бәрібір де орта адамға әсер етеді сондықтан да ііі әсер етпей қоймайды
сосын орысша да білмеймін деймін де мен орысша сөздер көп қолданамын
енді ол ортаға енгеннен соны айта салсаң адамдар тез түсіне салады деген сияқты
ал бұрынғы сарынымды шынымен жоғалтып барамын
мен түсініп тұрмын шамамен бекболат ағаның неге сізге ұнағаны өйткені онда да бір қазақи сақталған да
әсіресе өлең айтқан кезде ол акценті де жоқ бұрынғы таза қазақи сияқты да сөзі
әнші ретінде ол кісіні өте қатты жақсы көремін
маған да ұнайды өте иә бір сирек бір термелерді тыңдасам міндетті түрде плейлистымда сол
анау ыыы мен бала күнімде ең алғаш естіген әндерімнің бірі жаңа әкем түркістанға келіп жаңағы неге қатысып содан кейін кассета ғой ол кезде кассета үйге алып барып соны көргенде
жаңа сол құрылтайда енді ммм елбасы да болды нұрсұлтан назарбаев одан кейін жаңағы бекболат ағамыз да болды
сол жерді неткенде ана жерде ана елім меніңді айтып отыр да и соның клипы сол жаңағы бейнетаспада сақталған
мен елім менің деген әннің клипін көріп ана естіген кезде делбені қоздырып қазақстан деген мемлекет бар екенін білмесем де ол бір сезім өйткені өте кішкентай болдым мен бес жаста болдым ба
сол кезде алғаш а осындай бір ел бар екен ғой оның бізге қатысы бар екен ғой деген түсінік сол кезде қалыптасып сол алғаш тыңдаған әнім елім менің деген ән болғандықтан өте қатты ұнайтын
одан кейін жаңағы алғаш келе қалған кезде өте мынандай маған мен өзім мысалы мен монғолдармен жүрдім мүлдем мен мысалы дінім тілім болмаса мен монғол бола аламын
түріміз де ұқсас ол мемлекеттің мен азаматымын достарым бәрі ортам сол мен монғолша ойлаймын деген сияқты болды да
ал содан мен келгенде мен керісінше сол қазақылық жағыма қарай бет бұра бастадым да былай термелер тыңдап поэзия оқып кітаптар оқып деген сияқты
бір жыл да екі жылдай солай өтті
ал қазір мен мысалы найнти уан тыңдаймын деген сияқты ғой

қайтадан америкаға оралайық
мысалы болды ма сол кезде жай ғана енді қазақ қана емес і монғол немесе қазақ әлде қазақстан қазағы емес ол жаққа барғанда азия халықтарымен і тұтасық бір туыстығыңды сезінген жағдай болды ма
әрине мысалы сен олар үшін мысалы олар қазақстанды білмейді бірақ ііі жалпы сені ойлайды да қытай ма әлде азия ма иә иә ол
ол біріншіден одан бұрын мен мына нәрсені айтқым келеді өйткені мен мына өзімнен үлкен адамдарға сёр сёр деймін де иә
сол бір күні бір адам айтады кәрілеу елудің ішіндегі адам айм нот сёр айм джон дейді де
содан кейін мен таңғалып не дерімді білмей қалдым да мен мырза емеспін менің атым джон дейді де сен солай шақыр деп кәдімгідей ренжиді
мен ана жерде қайтерімді білмей содан кейін келді біздің чеф болды италиан чеф
ол кісі айтты осылай ол қытайда үш жыл жұмыс істеген монғолияға барып көрген жалпы қытайда жұмыс істеген
айтады азияда өзіңнен үлкен адамға сіз деу оның атымен шақырмау ол өте үлкен сыйластық сол үшін бұл баланы түсініңіз дегендей түсіндіріп берді
вот көрдіңіз бе біздің азия халықтарының ерекшелігі шығыс халықтың ерекшелігі жаңағы үлкенді сыйлау деген бір күшті жақсы нәрсе болып тұр да
ал сол менде қалып қойған мен барамын да ана адамдарды атымен шақыра алмаймын өте қызық
сосын мен сёр деп мырза деймін содан кейін мистер деп барып атын шақырамын деген сияқты жаңағы туыстықты сезіну деген сол болды да бүкілі біздің азия халқы
а сол қытайлармен істегенде ол нәрсе жоқ қытайлар бәрі шынымен сөйтіп сіз деп сөйлейді
а одан кейін жаңағы несіне қайдан келдің дегенге келетін болсақ жасырып жабары жоқ ай эм фром монголия
мхм содан айтам бірақ мен қазақстанда өмір сүремін деген сияқты
неге қазақстанда өмір сүресің десе мен өйткені қазақпын мен монғолияда туып өстім білім алдым бірақ мен қазақстанға келдім өйткені мен қазақпын деп айттым
өкініштісі екі елді айтқанда қазақстанды білмейтін адамдарды өте көп жолықтырдым
ііі сонда олар монғолияны біледі ме
монғолияны біледі
қараңыз америкада қазақстан туралы былай да
білетін адамдар головкинмен білетін бірнеше адамдар болды
одан кейін қазақстанды димашты нететін адамдар
өйткені мен нағыз дәл сол қоғамның қарапайым жұмысшы табының арасында жүрмін ғой мен
мәдениеттен ыыы ешқандай байланысы жоқ иә жоқ жоқ мүмкін
иә интеллигенция емес иә кәдімгі олар американың халқының арасында жүрмін
ал эксперттер интеллигенциясы біледі ондай ел барын қалай екенін
ал сол адамдардың көзқарасын айтайын да
қазақстан десең білмейді
ал білетіндері тек қана борат арқылы біледі де сол кино арқылы
мәссаған ол киноны мен білмеймін соны қарап көрсем мүлде жаман кино мүлде жаман қара пиармен жасалған екен
сол жаңағы бексұлтан деген ағамыз бар ғой ақш та жаңағы казак стайл деген жәнібек әлімханұлы деген боксермен неден фейсбуктен қарадым сол кісі де жазады да борат деген бәледен қазақ айырылмайтын сияқты деп
сол сияқты содан негізі өте жаман пиар болған екен бір мемлекет үшін жалғыз кино қандай үлкен әсер ететінін мен жаңа көріватырмын да
біздің мысалы имиджіміз үшін жасалған экспоны ешкім білмейді
боратты біледі де
жаман соған ренжідім мен ренжимін десең олардың қателігі емес
сол айттым ондай емес деп иә иә білеміз ол жай ғана кино содан кейін білеміз иә деген сияқты айтады бірақ бәрібір стереотиптер қалыптасып қалған ғой иә
кәдімгі мысалы бір мемлекет туралы адамның алғашқы ойы ол кейін бір түбегейлі өзгерсе де бір бәрібір де бір сол негізі қалып қойып тұр ғой
қараңыз ал монғолия туралы былай да
шыңғыс хан ол енді әлемдік бренді
жа оны қояйық ал қызығы жаңағы не болды
таза ауа күшті табиғат деп біледі де бәрі көшпенділер көшпенділер иә күшті табиғат деп біледі де
ал таңғалдым
ол табиғат монғолиядағы табиғат қазақстанда да бар ғой бірақ та қазақстанды білмейді
ол жағы мемлекеттің имиджі қайда жатқанын сонда мен түсіндім де
монғолдардың бір жақсы жері өзінің жаңағы табиғи қалпын бренд ретінде қалыптастырып ала білді
сондықтан монғолияны шыңғыс хан ретінде және де жаңағы күшті табиғатымен ғана біледі
мысалы бір ііі монғолиялық бір журналисттің жазғанын оқыдым
әлемде ең танымал монғол адамы дейді де біріншісі шыңғыс хан екіншісі айшолпан дейді
айшолпанды білесіз ғой өзіңіз иә бүркітші қыз
бүркітші қыз сол бренд бола білді де
соны ойлағанмын біздің өзіміз мен мысалы өзім қазақпын қазақстанның азаматымыз осы қоғамның бір мүшесімін өзіміз мысалы бір өзіміздің табиғи нышанымызға қарай жұмыс істесек мемлекеттерге танылуға болады
соның бір қызығы мен супермаркетте істеймін тауарлар да бар
мысалы мен ешқандай қазақ қазақстан деген тауар көрмедім де
ал сол тауар монғолияның тауарлары болды
бірақ ол монғолиядан шықпаған тауар ақш тан шыққан ақш тың өз тауары
бірақ та қараңыз монголиан стайл биф дейді де монғолды стиліндегі қойдың еті да
ііі одан кейін монғол стиліндегі көже деген сияқты нәрселер болды да
мен ананы көріп таңғалдым да
жеп көрдім е кәдімгі ақш тың сондай өздерінің еттері бірдей
ол жаңағы адамдарға ыыы ерекшелік білдіру үшін бренд қылу үшін әдейі маркетингтің нәрсесі
ал қарасаңыз қойдың етін монғолдар емес қазақтар жақсы пісіреді
монғолдар етті ііі отыз минут қана пісіреді ғой а біз қазақтар күшті қылып кәдімгі еттің сорпасын шығарып мықты қылып дәмдеп жейміз ғой
сондай нәрселер болды енді
сол сұрайды әлі атпен деген сияқты монғолияның сондай стереотиптері бар да
соны қалай келдің деп сұрайды да мен содан кейін сұрай берген сон жыным келіп атпен келдім деп мұхитпен атпен келдім дедім содан кейін
сол бәрі біледі он екі сағат ұшып келетін жол десем бәрі таңғалады ол адамдар
америка қазір әлемнің орталығы болғандықтан әлемде не болып жатыр оларға бәрібір
олар әлемді өздері ұстайды ғой мхм қарапайым тілде айтсақ сондықтан да олар әлемнің орталығы көп елдер туралы білмейді көп ұлттар туралы білмейді сол үшін біз оларға өте қызықпыз
мысалы қазақстаннанмын десем ол қандай ел дейді де ауғанстанның қасында ма дейді стан деп тұрған соң иә иә иә
жоқ жоқ ол ресейге де жақын қытайға да жақын сондай бір жер біз көшпенді болғанбыз деп солай айтып сондай бізде де сондай мықты мини империялар болған
і кореядан германияға дейінгі аралықты бал бал тастармен толтырғанбыз деген сияқты ақпараттарды айтсам ауызын ашады мәссаған деп
содан кейін і кейбір елдер саяхатшыл келеді кейбір елдер саясатшыл келеді деген бір сөз шығыватыр ғой сол сияқты ойлап көрдім
содан кейін менде ой болды бізде неге олай емес деген сияқты мына ойлар болды ренжіп мысалы
олар күліп амандасса қазақстанда маған ең алғашқы келіп паспортын беріп ассалаумағалейкум деп аңқау қазақ паспортын бергенде маған орысша сөйлеп паспортын алдыма лақтырып берген паспортный контрольдағы адамдар да
ал ақш та уэлком ту америка деген сияқты ы осыны сезініңіз осы сәтті алғаш келген екенсің молодец деген сияқты түсіндіру болды
екі елдің арасындағы алғашқы сезімдер сондай болды да сосын мен ренжідім енді тек қана қазақстан емес
монғолияда да адамдардың психологиясы солай жаңағы біздің ксро ның енгізген бір жаман нәрсесі сол ғой отардың берген елге
ренжідім де біз неге олай емеспіз біз неге адамдармен күліп арамызда қарым қатынас жасай алмаймыз біз неге бір бірімізге ашық емеспіз әңгімелеспейміз деген сияқты ойлар келді
кынжылдым бірақ та жаңағы ойлап келіп оқи келе мысалы сапиенс деген кітапта айтады ғой адамдар бірінші тіл жазу пайда болғаннан бұрын отыз жыл бойы адамдар әй терімшілікпен айналысты
мал бағып үйренді егін салып үйренді содан кейін барып тіл жазу қалыптаса бастады дейді де
сол сияқты бірінші мемлекеттің экономикалық жағдайы тұрмысы әлеуметтік жағдайы жақсармайынша ол адамдардан і мәдениет күту қиын сияқты
сондай ойға келіп содан кейін барып сабырға келдім иә солай түсіну керек бізде жағдай енді жақсы болғанымен біраз і экономикалық жағдайымыз нашарлап кетті деген сияқты
монғолияда тіпті нашар экономикалық жағдай тек қана қытайға байланып қалған өзінде мысалы заводтар аз деген сияқты
сондықтан да мысалы аш адамда ақыл жоқ дейді ғой мхм
ну бізді ашпыз деп отырғанымыз жоқ салыстырмалы түрде біздің жағдайымыз нашар болғандықтан сондай түсінікке келіп соны түсіндім де
ал ораза намаз тоқтықта дейді ғой енді бірінші адам өзінің ііі материалдық жағдайын жөндеп алғаннан кейін рухани жаңғырудың өтпей жатқан себебі сол деп ойлаймын мен
і түрлі бір бағдарламалардың і мемлекеттік тұрғыда қанша нұсқау беріп і өткізгенімен өтпейді адамдарға өйткені олар бүгінгі жағдайын ойлайды да қалай нан табамын қалай бала шағамды асыраймын деген сияқты
солай сол бірнеше сол экономикалық жағдай көтерілу керек сияқты содан кейін барып мәдениет қалыптасады
содан кейін мен сол ақш қа барып түсінгенім мысалы мен бұрын алғаш келгенде
барардың алдында мүмкін де қазір менде агрессия бар да ну өзіміздің мен екі мемлекет пе екі мемлекеттің қоғамында де агрессия бар
халық сондай мысалы фейсбукті қарап отырсаң қаншама мәселелер бар соның бәріне мен қынжылатынмын қазақша сөйлемеді сөйтті бүйтті
ол енді бір мәселелер бар ғой дін болсын кешеде мысалы шулаватыр фейсбук
менің қазіргі ойым оларға мен жазғым келетін мен оларға деген жақсы аргументтер де бар өз ойым пікірім де бар
ол маңызды ма оны мен айтқанымен қандай пайда мен оны фейсбукке инстаграмға жазып адамдарды нетіп лайк көп жинап
содан кейін ойладым мен одан да мен өзімді көтеріп алайын өзімді көтеріп алайын содан кейін мен өзім жақсы болсам мен жақсы нәрселерді адамдарға тарата аламын адамдарға әсер ете аламын
адамдар туралы айтып беріңізші кішкене і мысалы әртүрлі елдегі адамдардың психологиясы әртүрлі ғой
мысалы ол жақта саяхаттайтын адамдарды мысалы айттыңыз жаңа италиядағы менің шеф поварым иә аспазым ііі монғолияға барды деп иә
ііі ол жақта қандай адамдар көбінесе і саяхаттайды
мысалы мен ііі барған жерлерімде тіпті таиландтың өзінде мен ойладым бір жастар дискотека ы жағажай бәрі
керемет жастар болатын шығар деп бірақ ол жерде жастар емес үлкен кісілер өте көп болды кәдімгі жасы алпыстан асқан зейнеттегі еуропалық адамдар көбірек да
і меніңше еуропа адамдары жасынан гөрі кішкене қартайған і кәрі адамдар көбірек қыдыратын сияқты
мүмкін қолы бос болады ма мүмкін зейнетақысының жағдайы жақсы ма қыдыруға
иә ол а біздің менталитетте енді жаңағындай отырса үлкен кісілер немересін бағады да той томалаққа ғана барады да жүреді сөйтіп
оны қарасаңыз м ақш демей ақ қояйық бүкіл батыстық менталитеттің бір нашар жері сол да мен көрген қынжылатын жер сол
олар ыыы ақш тан алмайтын нәрсесінің бірі алатын нәрсе көп болып тұр ғой жаңа оупен майнд болсын жаңа қарым қатынас болсын алмайтын нәрсесінің бірі осы да әдемі шығарып беріңіз осыны
қараңыз он сегізге толдың ба жеке адамсың жеке өмірің кетесің өзіңе өзің жауап бересің де
біздікі өмір бойы сол әке шешең өлгенше өзіңе жауап беру аға туысыңа жауап беріп өтесің ғой
і әке шешеңе туған туысыңа жауап бересің ғой анау қайдағы бір тойына барып тойын жасап беріп
тойына барудың өзі жауапкершілік те ал ол жақта ондай емес жеке индивид ретінде ғана кетесің
сол жақта мысалы адамдар тек қана өзін ойлайды
мысалы ата ана болды балаларын өсірді балалар кетті болды
сөйтеді де екеуі ғана қалады мен қалған қалада қаншама кемпір шалдар мысалы супермаркетке келіп жүр
мысалы ақырын басатын әрең жүретін адамдар көп
жаңағы супермаркетте сондай адамдар арналған ол мінетін машина бар кішкентай арба жүреді өзі жүреді адам отырып
сондай нәрсе мысалы батыстың ең бір жаман нәрсесі сол да ата анасын тастап кетеді ал біз азия біздің шығыс халқының менталитетінде ондай нәрсе жоқ
сондықтан да жаңағы көп адамдардың солай қыдыратыны олар балаларын өздері солай
қоя беріп тастайды да қыдырады немесе балалары тастап кеткен соң енді бір өміріне жаңа нәрсе іздеп қыдырады солай да айтуға болады
жаңағы оған зейнетақының әлеуметтік жағдайдың жақсы болуы да әсер етеді
бірақ та жаңағы і негізгі акцент жаңағы ата анасын солай тастап кететіні ол өте жаман болды көп адамдар қариялар көмектессең көмектессең жаңағы қуанып сөйтеді де
і менің бір постымды оқыған шығарсыз сіз мүлдем оқымағаңсыз мен бір бес жүз доллар тауып алдым да мхм
жүк алдым бір айэл дейді ғой оны короче бір несінде секшэнында қарасам бір кішкентай пакет жатыр да мә дәрінікі сияқты барып алып келіп жүрмін ішінде долларлар тұр
ештеңе ойлағаным жоқ жүгіріп бардым неге хм кастомер сервиске ана тұтынушылардың сервисіне соны кызмет көрсететін орталыққа өзіміздің супермаркет
алып барып сөйтіп едім ана адам таңғалады алып келдім санап көрсе бес жүз доллар да өзім де таңғалып қоямын
мен қорқып тұрмын мен біреу міреу сен қайдан алдың деп жүре ме деп соны тапсыра қояйын бәлесінен аулақ деп сөйтіп ойладым да
а кейін ойлап отырсам оны мен де қалтама ала салсам да ол менің құқығым болады екен бес жүз доллар
сосын беріп едім ана кісі айтады ы бізде заңда бір айдың ішінде келіп алмаса ол ақша сенікі болады ресми түрде дейді
жақсы дедім бір жағынан пендешілігің ұстап о деп қаласың да
келмей ақ қойса ғой деп пе иә
бірақ та ойлап тұрмын оны қарасаң сыртқы упаковкасы бәрібір де ол ақшаны кәдімгідей сақтаған оған қажет қажет болған адамдікі екені белгілі тұр
сөйтсем бір сағаттан кейін келіп алған зейнеткер адам кәдімгідей жалғыз басты зейнеткер адамның ақшасы болған сол енді үлкен адамдар солай сақтайды ғой ақшаны пакетке салып деген солай болған
қатты қуанып рахметін айтып кетті дейді сонымен бармен біз менеджерлер де рахмет айтып о гуд джоб симба деген сияқты
мен кәдімгідей қуанып қалдым содан кейін
мүмкін соған мысалы қазақ ретінде мүмкін монғолиялық ретінде ол адамдарға жақсы әсер қалдырдым деп ойлаймын
содан кейін соған қатты қуанамын
соларды көру мен үшін қазақ баласы үшін сондай ііі адамдарды көру біраз қиындау болды
мүлде қоғамы солай болып тұр да жаңағы басқа подкасттарда айтып жатыр ақш тан алмайтын нәрсе жаңағы сол
ақш қа бару керек көру керек бірақ та сондай нәрселерін алмау керек
екі мың он сегізде мен минусты адам болатынмын
қарапайым студент қарапайым жалқау сабаққа бармайтын ештеңе істемейтін орташа есепті иә орта есепті немесе ортадан төмен он сегіз
содан кейін біраз көріп отырсыз ғой сөзімнен көріп отырасыз өлең оқитын деген сияқты өлең сондай шығармаға кіріп кеткен там мағжанның өлеңдерін оқып мұнайып деген сияқты романтик бір иә
ол менің бір жағынан табиғатым шығар
содан кейін он сегізде мен керісінше позитивке қарай не бола бастадым өткен шақтағы м кейбір м
мұн деп айтуға қалай енді бір өзі адамның ішкі болады ғой сондай сонымен мысалы минустан нөлге алып келдім де позитивке
енді он тоғызда мен нөлден жоғарылай бастадым құдайға шүкір
өйткені он тоғызда он сегіздің соңында мен арман әлменбет деген ағамыз бар ғой сол кісінің күнделігін алдым болды мен алғаш рет он тоғызыншы жылдың жетістікке жеткізетін адамның күнделігін жасаймын дедім
сол күнделікті алдым да жаздым ақш қа барамын сөйтемін бүйтемін өзімнің студиям болады деген сияқты жаздым
құдайға шүкір соның бәрі қазір орындалды да сол екі мың он тоғыз да өте жақсы жыл болып жатыр
сонда бір арман әлменбетті де рахмет айту керек иә арман ағаға мен рахмет айтатын адамдар көп
і оны оны қазір емес қазір жаңағы күнделікті айтамын күнделікте менің бүгін жаңадан істеп көретін істерім осы айда деген бар да
иә менде бар ол күнделік иә
соған мен үнемі жазып жүретінмін сонда ііі жаңадан істеп көретін заттарым дейді де
соған мен мысалы ойлаңыз мен өмірде театрға барып көрмегенмін мен үш рет бардым өте күшті сезім болды
ііі қызыл алма деген сияқты қойылымдар мүлде күшті тебіреніп көріп отырдым да
одан кейін істеп көретін заттардың ішіне жаңағы жүзу болды мүлде жүзбеген адам
одан кейін не болды ыыы тағы бірдеңелер болды сондай жаңадан істеп көретін мысалы жаңа адаммен кездесемін деген сияқты ма сондайлар көп болды
қазір мен сондай жаңа істеп көретін нәрселердің несіне жаңа атқа міну атқа дегенде ана айналмалы бар ғой мына ипподромда ма ипподромда атпен ақырын жорғаға мініп жорғалап көру қазір енді мхм
одан кейін боксқа бару деген сияқты жаңа сіз айтқан шаңғы теуіп көру
содан кейін і қыста болды мен і шаңғы теуіп көрдім өтірік айтып барады екенмін ғой өйткені зерендіге тағы достарыммен демалысқа барып қалдық сол кезде ол жазықта ғой иә
иә жазықтағы кәдімгі шаңғы ы теуіп көрдім күшті сезім болды алғаш рет
содан кейін мен алғаш рет тағы коньки теуіп көрдім
монғолияда ондай нәрсе жоқ қобдада болмаған деп ол бәрі болды жай ғана мен оларды көрмегенмін
сосын оларды көрдім ай сайын жаңа нәрсе істеп отырдым өте күшті болды мықты әсер етті
сол жұмысым да өз өмірім де қызықты бола бастады
бұрын жаңағы кәдімгі ортадан төмен адам болсам ортаға жеттім
енді қазір ортадан асу үшін тырысып жүрмін деген сияқты сол енді
адамдар көбінесе мән бермейді иә сондай өмірдің жай ғана қызықтарына иә
кішкентай нәрсе сол күшті әсер етті сол күнделікті жазып осындай осындай істедім деген кәдімгі м жақсы әсер етеді
соны енді осыны мені де тыңдауға уақыты да болмайтын шығар может сіз айта салатын шығарсыз арман әлменбет ағаға рахмет айтқым келеді сол күнделігі үшін
осыны тыңдап отырған өзіміздің жаңағы достар замандастарымыз болса сол күнделікті алыңыздар
немесе сол күнделікті алмасаңыздар да оған өздеріңіз жаза беріңіздер мен осындай істеп көремін осындай ақша жинаймын немесе осында барамын мақсатым осындай
содан кейін жаңағы осындай істеп көрген нәрселерім осындай болды осы жаңа нәрсе істедім өмірім осы шақта қызық болды деген сияқты істеп көрсеңіздер өте қызық екен
содан кейін тағы бір адамға рахмет айтқым келеді жаңағы өзіміздің і интернеттегі адамдар көбісі
мен келдім де жаңа қазақша ақпараттар іздедім ғой монғолиядағы маған жетпей қалған іс мен қазақша іздеуге тырыстым да қазнетте қазақша жазатын кім бар бәріне мен адд френд басып шықтым
сіз барсыз арасында кім бар жаңағы бәрі бар да мысалы майкл шернберг ағамыздың екі мың он алтыда посттарын оқып мен ауызымды ашып ооо деп кәдімгідей мотивация болып
сөйтіп жүріп мен сол адамның бір постысын оқып қалдым
ол адамның өзінің қарындасы график дизайн жүргізеді екен а иә
содан кейін мен садық ағаның қарындасынан график дизайнды үйреніп қазір өзім кәсіп қылып отырмын сондықтан да мен
жаңа сол постты маған әсер еткен садық мырзаға да рахмет айтқым келеді соны үйреткен садық мырзаның қарындасы рабия апайыма да рахмет айтқым келеді
одан кейін мысалы мен і инстаграмға жазу андай мындай дегенге еліктеген адамым өркен кенжебек сол өркен ағаға да рахмет айтқым келеді жаңағы сол кісіден жазуды үйрендім
рахмет айтайын десем көп адамдар өзімнің оқытушыларым бар мысалы ену дағы оқытушылар бар і достарым қаншама
мысалы сен жаз сен жазсаң шығады екен сен қызықтысың деп мен маған өзіме сенімділік сыйлаған қаншама достарым болды жаз деп көмектесіп
жалпы мен қазақстанға ризамын қазақстан мемлекетінің грантта оқып жатырмын
жалпы қазір барлық нәрсеге осындай позитивіңіз қатты маған да әсер етіп тұр да мен де қуанып кеттім өзіммен өзім бір рахмет айтқым келіп фейсбукте жазатын адамдарға да бәріне рахмет
бірақ і сол посттарың кішкене мазмұндырақ қылса екен деп ойлаймын
өйткені сіз сияқты адамдар қаншама бар ғой қазақстанның өзіндегі жастары бар монғолиядағы қытайдағы түркиядағы біздің жастар бар олар да оқитын шығар мүмкін олар да ақпарат іздейтін шығар сондықтан
иә мен сол жазғаным і қазір разымын бәріне осы қоғамға да разымын жаман емес
кейбір мәселер бор қазақ тілі болсын мысалы бір адам маған қазақша қызмет етпесе ренжимін бірақ деген мен оны түсінемін ол қоғамның сондай екенін
оған басында болды менде сол агрессия жаңа айтып отырмын ғой қазір мен сол позитивке көштім неге болмасқа неге мен
кешіріңіз қазақша сөйлейсіз бе деп неге айтуға болмасқа деген сияқты нәрселер
сіздің жазбаларыңыз жалпы қазақстанда қазақтарға да қызық шығар деп ойлаймын өйткені мен сізді ең бірінші сөйтіп ақш сапарынан бастап білдім де сосын тұрақты оқи бастадым
әрбір жазбаңызды күтіп жүріп мысалы бүгін не істеді екен қайда жұмысқа барды екен ана жұмысыңыздағы шалды да білемін басқа адамдарды да білемін қытайларды да білемін ана
иә ақш қа барарда өте қызық болды мысалы білесіз ғой біз өзіміздегі жаңағы қазнеттегі жаңағы трэвел блогер бар мықты динара болат деген әпкеміз бар ғой
сол кісі маған жазды сымбатбек і қызметің туралы жазшы ақш турады жазшы оқығым келеді дейді де
ол қарасаңыз ол адам ну барып көрмек түгіл онда тұрып келген адам бірнеше рет барған адам менен сұрап
қатты қуандым бар ғой мен барған сон жаңа жұмыстан жұмыс таба алмай ақша таба алмай қиын болды сөйтіп жүріп сол адамның сондай нелерін оқыған сон кәдімгідей қуаныш сездім
мен ешкім емеспін ғой қарапайым студентпін просто ақш қа бара салдым
сол кісі маған жазғаны мені керемет мотивация болды басында инстаграмға бірнеше пост жаздым кейін қалып қойды да енді жұмыста біраз шаршадық деген сияқты
содан кейін барып жаңағы өзімнің ерекшелігіме қарап бүйтіп бұра бастадым енді қазір сол бір ыыы бір коридор ашылып тұр да сол қызықты солай нелер болды
қызық былай қарасаңыз сіздің өміріңіз мысалы америкадағы ол қатты да соншалықты бір қуанышты да болмаған шығар қиындығы көп болған сияқты бірақ посттарыңыздан мен ол ешқандай бір негатив көрген жоқпын
қайта керісінше барлығы тым лайт тым сондай бір ііі өте бір юморлы болатын
иә өйткені ол қоғам солай болғандықтан мен оны нете алмадым
мысалы қараңызшы жұмыста саған ұнайтын нәрсені істе деді де
сен айскримдерді салғанын ұнатасың балмұздақтарды салғанды ұнатасың ғой
і содан кейін кешіріңіздер мен мысалы төрт ай болып келген ағылшынды білмесем де кейбір сөздер кәдімгідей рефлекс бола қалды да маған
мақтанған да емес ол
магазинда ноу деп тұрдым да өзім таңғалып ұялып қалдым жаңағы
сол сияқты жаңағы а саған ұнайтын нәрселерді істе деп бәрі күліп жүреді и ол сол қанша қиналып жүрсең де оларға енді
сол өзіңнен болған проблемаларды ол айтып немесе соларға сол ашуыңды шығарған өте ұят нәрсе ғой
солармен еріп күліп кетесің сол сияқты
мен сосын негатив жазып та ақпарат бұлғағым келмейді онсыз да жаңағы негатив ақпараттардың ағыны адамдарды ағызып та жатыр адамдардың миына у құйып та жатыр
сондықтан да позитив жазғым келеді қазір менде сол позитив
осы подкастты тыңдап отырған адамдар да осы позитивпен ііі жұқтырып әрі қарай бір позитивті таратса екен деп ойлаймын
жалпы адамның өмірі бар ғой адам өзі бір құты сияқты да
ол құтыда адамдардың сезімдері ғана жиналады бір ііі сәттік бір сондай бір өзінің бір эмоциялары дейміз бе сондай мхм
ы мына саяхат ыыы тақырыбын таңдаған себебім мен өзім байқағаным адамның жаңағы құтысында сондай бір әсерлер жиналады да сен саяхатқа шыққанда ол жылдам тола бастайды
ал күнделікті өмірде жүргенде үй жұмыс үй жұмыс қайтадан сол бір көше адамдар одан эмоция көп болмайды
сондықтан иә сондықтан адамдар көбірек шықса екен эмоцияны көбірек алса екен сол құтысын толтырса екен
сонда бір адам өзі де қызық болады да бос құтыдан гөрі салдырлаған бір эмоцияға толы сіз сияқты жарқырап сөйтіп отырған адамдар болса ол әлдеқайда қызық болады деп ойлаймын
өйткені мен өзім өте мұн адам болдым өйткені менің ы мұн мұнлы
ойлаңызшы мен елестете алмаймын ол қараңызшы мен мұнлы ойлаңызшы мен ақш та жатқан
ііі ақш та болған жаңағы ежелгі үндістердің қырылып кеткенін ойлап солардың музыкасын тыңдап мұнайып жататынмын мен мұнайып жататынмын
мен өлең оқып деген сияқты андай бір болады ғой сондай нәрселер сондай қияли болдым да
қазақтың бірінші несі иә ол бірақ та маған неден болды жаңағы өзімнің өмірім солай нетті де ы екі мың он алтыншы жылы мен мектеп бітіретін кезде мен әкемнен айырылдым да содан кейін сондай да болды
енді өмірдің бір белгілі бір сондай кезеңі болды да сондай кезеңде жаңағы мұнлы дегенде қалай анандай ауыр мұн емес мұқағалидікі сияқты
енді бір адамның өзі ішкі психологиясы сондай не мәселе өзіңді түсінбейсің ештеңеге нең жоқ күлмейсің қуанбайсың ештеңеге
мысалы алғаш келген астанаға ертіп жүрді о ұлттық арнадан көріп о астана дейтін астанаң тіпті қызық емес кеткім келді деген сияқты
қазір құдайға шүкір өзгеріп келемін де мен жыл сайын өзгеріп отырғаныма қуаныштымын
мысалы мен жаңағы әрқашан мысалы қазір хоббиім мысалы интернет диджитал сондай медиа болса а бұрын менде ыыы не әдебиет поэзия
а оның алдында менде монғолияның тарихы дегенмен тарих деген нәрселер болды да солай
әрқашан хоббиім өзгеріп отрығанына мен қуаныштымын адамдды қатты өзгертеді екен
жақсы онда сұхбатыңызға рахмет
ііі басқа адамдарға да осыны тілейік ііі сіздің көргеніңізді көрсін
қиындықтар деген шын мәнісінде қиындық емес те қайта кез келген қиындықтың артында бір жақсы мүмкіндік тұратын сияқты тек оны жақсы пайдалана алса
иә сол алдағы істеріңізге сәттілік тілеймін
содан кейін осыны тыңдап отырған адамдарға сол менің мүмкін қажеті болар болмас ол осыны уақыт уақыттарыңызды бөліп тыңдағандарыңызға көп рахмет деп айтқым келеді өйткені қазіргі заманда уақыт өте алтын рахмет
содан кейін позитивті болыңыздар өмірді жақсы көру білу керек мен өмірді жақсы көремін рахмет сол
рахмет сізге сау болыңыздар